Reto aby é karazana lako eky voalohany maloha misy kazagny roa misy lako amigny ranomasina misy lako amigny ranomamy de reto be le heky tilapia, oé lako vaventy é de amalogne, é de i thon é, avakeo mahaloky, avakeo rouget, avakeo capitaine, avakeo trondro vahigny, avakeo ambany vava.